Nagai tee sikuru erogino ako oke meragu tee mani kaurasigai uruurugui. Sikuru erogino save rogaro esu tee sinto mani nunnungui tagere rigomma tagere risomma community tee sinto nunnungui tee itamino sikuru etaro taa kaurasiroga ro nagai tee itaminoke sikure eetoipangu sinto nta kaurasi ioniogaro tege sinto mani nunnunuui ee mokinasi tounoke an apagoroguine tege louge mani nunnungui ee touno apasi noke omoto sinto, sinto mani nunnunguine rese sintoko, oguine tee raigomma gere community tuntunguinogu intoko sinto sikuru enino, sinto taa oke oke meragu rogiro sinto tege nunnungui, save meragu rogiro, egu tese sinto koko taa oke meragu sinto tuntugigneo sinto onogui guitaa logomma tuatuasi meragu un ere tubtuguine, loikeneogo touno pipiuruguine taa community meragu tuntuguine sinto mani uru-uruguine tentegu. Nkam tee loikene kaurasigai sinto lou sikuru etaro egu kaurasi logaro tege sinto mani uru-urgui eekoro loikene umogai amo touno mani uru-urugui. Ee loikene tou sikuru etasigai touno mani un-uruguine taa save meragu logiro tee nko lomoro tege unge mani tuntungui egu ee mau entano ama kimoriro kirogomuka loiogo tounoke mani tuntngu nogu, loikene lopate usipasi mamoriro umarake, un ee ung uru loi omoto sinto on onogoipagui aike meragu an apakeguogo mau lopa toi on-oonogoinai onogoina mo toi sin-opommo egu punpuagotorai iko loikene touno meragugai. Logomma aike meragu an apakegu ogo tata toi kirogonurai toi kirogonuraro arai ia aike touno into nagai toi puagotorai logomma aike. Meragu an-apakeguogo, toi mau puagotorai, araio, puagotorai, puagotoragu egu taa logomma waka toutou kotei. Tou toi kotei tego logomma itamino nomogeogo tou mani toi uru-urui toi pipiurumo uru-urui piurumo toi kunkuperaiurui. Kuperaiurumo toi puapuaipum puaipugu nonmomorakai, taa oke tuatuasi, akau umogai koguruinoge lopa ako loi on-onogoipagui tounokerei mani tuntugui lopa ako sinto onoguine regu, sinto tetepo apo amma maigin entano tuare unge touna ama meragu community erege loikene entano kaurasiga touno amanoko loi nomoto tepamoi tata. Touno petamoi toi taa aike noke apakoipagu toi sinto puagui sinto puagui, aike meragu an-apake guogo tata toi tege sinto taa aike muge noke apakoinagu puagi toutou peroinai aike opo oniomoto meragu konkonpegu ee aike logomma ite sikuru ere into kolopenpegutaa toi taa aike noke apakoinagua lopa puagine egu ego waka taa toi lopa petei, toi mau touno nno waka eeni sikuru ere ogo toe lopa kopilo pei, lopa toi kopilo ipiarui leego aike apa apagakimoi sinto toi ipiarui mau community entano ege unge mau ama morilo, ama amoliro nunnungui, loi noikeie aike noke apakuguogo taa, toi taa aike noke onogoiparo sisa upiro mau kopiro puago ropai nagai toi lopa mau lopa akogo waka tounoke toi ietoinai iko community meragu nunnuguinoge tee tee ligoroge maumani nunnunguine community meraguere. Iko poko aike iee nomoto apagasino iko loi rouno mani tuntuguino ama marano, ama marano iko mau lopa ama kopiro menkoipoginoro ikopiro paigoro tee nakoroge, tee maumani tee aike loi ogo ginimoru ogo touno ege ligoro, iko tee ee koguruguinoge tee toi ee iko loi on-onogoipakam iko poko, lee ligoroge touno ama noke loi sinto onogoipaguoi. Mau touno noke leie sinto loi onogoipuguo iko community. Taa gere sindaun meragu nunnungui tee nko liga papa, mama gai kaikai ogo runruge toi pgigui muuturuge. Mau touno nno penpetonguine, ee mau turuge kaikai tetemanmo uru-urugui, egu pko community gere taa leader tuntuntutaa kaikai nuu turugere tetemungui toi runruge toi pogimo mani nunnunnu.